أنا شخص نومي مرة خفيف، من أكثر الأشياء إللي تأثر في نومي هو الصوت، مباشرة ما اسمع صوت وأنا نايم أقوم منزعج أكثر الأصوات القبيحة وأنا نايم إللي تزعجني هو صوت بكاء الأطفال، وصوت عقارب الساعة هذا الصوتين مرة يوتروني ويخلوني أوعى مباشرة.